لا، لأن الحيوانات في هذي الأماكن تعيش ظروف مش طبيعية، وهذا يسبب لهم معاناة. من الأفضل انه نحمي الحيوانات ونخليها تعيش في بيئتها الطبيعية, علشان نحافظ على التوازن الطبيعي اللي من دوره يحافظ على الدورة الطبيعية للكائنات الحية,